Pos te digu que denguna delas dos cosinas las tengu en menti, porque me pilra de dil-mi pala cama ala mi ora, siempri que'l sueñu andi presenteru. I m'aquaca de descansal, essu sí, i sí pa essu, ai d'enderezal-si un poquinu más tardi pos tapocu no passa ná. Qu'alogu si no descansas, andas tol día paí comu una mampenina. I essu no lo queremus, no es?